عشان أخيط زر جميص لازم تتوفر لى الأدوات المطلوبة، اللى هى زر وكمان أبرة خياطة وخيط، يفظل أن الخيط يكون نفس لون الجميص أو الزر، وكمان مجص ودبابيس كمان الدبابيس بتكون إختيارية وكمان جماش لاصق، الخطوات أختيار الزر والخيط وأتأكد من اختيار زر مناسب يناسب الجميص من حيث اللون والحجم.